महङो रेस्टुरेन्ट मा वेटर लाइ चाइने सामान्य सिप हरु भन्या बोलि चालि नरम हुनु पर्यो, सरिर मा लुगा लगौने ढङ हुनु पर्यो, खानेकुरा दिने तरिका जान्डू पर्यो, ग्राहकहरु सित कसरि बोल्या -ग्राहक हरु बिभिन्न प्रकार का हुनान । कसै को मन्साय केइ हुन्छ उनि सित आर्गु नगरि बटि झगडा नगरिकन उनिहरु लाइ ब्यवहारिक बनौन्या, यि यस्ता सिप हरु चाइ एक महङो रेस्टुरेन्ट मा बस्ने वेटर लाइ चाइनानु ।